<hesitation> su divertimentu est mi fai una bella passillada, non solu a bicicreta ma mi dda fatzu a pei puru, anzis imui mega a mi dda fai prus a pei chi a bicicreta poita at tentu cussu dus problemas, a su musculu, m'est tocau a pigai su pei. Però passillendi puru non est mali, abarru a mi fai u' oretta u' oretta e mesu puru e <hesitation> mi praxit a intendi i' sonus, mi praxit, non portu mai audicolaris poita totus modernus, portas sempri radieddu allutu, ma no non intendu su chi mi passat ananti, no biu chi mi fadiat a incrociu. A bortas mi narant ciao Carlo, eh chi dimoniu fiat. E invecias de incrubai sa conca non dda. E inzaras ita fatzu, <hesitation> mi firmu fatu vatu, poita ca s'edadi est cussa chi est, e inzaras ascurtu su chi ddoi est or'oru cosa mia, castiu su biu, fatu vatu si biri u' pilloni, u' atera 'orta biu u' cani, u' atera 'orta passat u' cani e ateras cosas chi faint partis de custus circuitus Quindi ita 'ollu nai, che est bellu a si rilassai puru, poita non <hesitation> non serbit tanti a fai medas passus ma a ddus fai beni, cumenti narant i' becius. 'Onnia passu renit s'arraxioni sua, e quindi is sonus, is ogus funt po <hesitation> po castiai, quindi controllas a destra e a manca e saludas puru, poita aciapas amigus, o non amigus, però su saludu fai sempri beni 'ofiu, quindi fait parti de sa sociedadi e su saludu est una bella cosa. Quindi, cumenti 'ollu nai 'eu, sa passillada est bella sceti po camminai, no, <hesitation> est bella poita si fait saludi, <hesitation> bellu apititu e e non tenis abisongiu de fai cura dimagrantis, poita in custu modu fai saludi e benessere po su corpus cosa tua. E quindi ita 'ollu nai, fadeidda totus una bella passllada